Pues xic pues sanguiay cuent wüx nipilan para mambeol nijoniüc ajlüic mal oniiüc ngo mojaw najnej ues paraquiej mamb teombas moxic niw arang misüjc axing aproza de castíl ajantsüy oniüc o a veses a xing miowmansaniw ajantsüy oniüc y mütejcuej najnej pamambeol niw maaganeow cuej michaw minajngow tamb imüt minajngow cüch müiajong xiül meáwan ajong xiül müet para mambeol niw majaw najnej parporqe pues nimbech para mamb teombas moxijc teombas anoc laat mamb mayamb misüjc pues meáwan guey ngo majlüc centaab ambet tomiün ambet nomajlüc ningüy xw trabaj ajlüiquiüts ngo majlüc najiüt o majlünguej mataaganar anop omajlücnguiej mataaganar cada nüt par mümb anoc siman matac obrar pues ninguiej ncomeatmotiw miíüt moxic ajlüc najiüt xowayey pues ndegǘxtan aǘmb omal siman patajcüw cobrar micentap newew lamajiürüw para megas niwew parcuej mangalüw parejcuej metiw parcuej meáwan loquiütaw niwew paltar meáwan pues ningüy e ajlüiquiüt sajmot cam ngo majlüc najiüt ningüy ngo majlüquiej mataag anar monxey.